Inkiri dí bañaan dunk kak dí mëmpëndee mësobola bababú. Me uwora uncak mësobola balac mëntíis mun manjoonk icapëj mël këmpaţës kandoo pëloolan pëlolan pëlolan ŋal pëndunka ñikëţ apakabá intañ dí kantambi lumpaŋ diŋ kape pëmakël pun pëncar pëncëlani ito. Mul mí bañaan joomumee jáka rumpat mël. Uwora uwí bakëm já ito incak iyun yër jáka páaţ nayëli pëmpáaţ kampáaţ anayëlaţí pëmpáaţ baloŋ já bufal këfal. Me nayëli pëmpáaţ bandëbá nënjákul mënconko mënko mëlaŋ mël kayeka nërunka wuri ito iyí nafal iyunk anaba, yun kanaţa. Urukajá uwora uwí mënjábanunk ee ito duyër nënduwil nënjá kul pëni bí ţënkin këmaŋ keepiban nël. Uncí ŋal doo namënţú kabí nëyël bëţ bí mëyël bunk. <hesitation> ito imënţ yun yëli yí bañaan joonjá basonar <hesitation> munţíj yël ambandi pëwáap bi jooţ meyá këwof mël dí bëntënkaa mënkamaŋ mecum bëtënk bá kënjeej kuñul bí umpúun unk karuñul bí umpúun unk. <hesitation> Njí ţí bëwínjí ţí untab ţí kay mom <hesitation> ngëlíp ngí: uguk. Uguk, upën ţí uguk uyá ţí ngëmpí. Ngëmpí, upën ţí ngëmpí uyá ţí ngëyët <hesitation> waw ţí uwínjí. Kënţëp kayá bëreŋ ngonko nganlíp ngí dul manjúundëna ţí untúmp, këpën kayá dí ujeekú, këpën kayá dí uncaŋ, këpën kayá dí untúpa, këpën kayá dí umpil ngëmënţ ngun ngonko líp mak, kayá dí ufúkú ngëmënţ ngun líp mak ţí bëreŋ waw. <hesitation> par egësampël ţí untab ţí ubus umënţun ulípal wël, bababú bukajá bënáţa bëfá bakáaţ bëpuriríţ kayá kënëm, bëpurir bupicërul kankarta kanţú dí kapaña umaŋ kayá kënëm. ţí uband ţí upiban kankarta <noise> najule kanteen nupënan koowí cíwí kawáatanul. Na kanpën ţun nuyá ţun, ukaka pën ţun nuyá ubutik duloŋ kak naloŋ kapënan kankarëta canteen. Yunkaa umbe kënëm nuwíţadan, ubus kawíţadan kënëm tee dí untab. Á këma ací kandoo kandoo ţolo bëmbëmbëm iyoo. Umënţun uwí baronun já bañaan yabuwal bënkand patuto bënkay undant, bënkayën narosa, ucatës, na iyeen ngëkëmëdë. Imënţi yun ibañaan joo bunjúŋ kandee ná ngëfad. Ngul ngí barunkooŋ já ngëfuro má balund banjon kënjá ngëfad.